Yawa gumsusal mug sudi ko umsungae ko guraa ghae guda barra mola ga’yaudi mi tii mitu yadda ka jer’uu kir waanae mi jae’dar nir’haladar gaajaddi haladaran kana ar yalir wanae arrae aah tanda mant’kwa buladeka muktra kugu’nukana gabara ngwar wanae’kwa gabara ngwar wanae’kwa gabara ngwar wanae’kwa <hesitation> muktra kir wanae ai jaran’jara’daa rochin molawae ai mimaa cheni mak mukana gir’killi makana dar’killi ngwa mi talaa’chae <hesitation> daradi tikka daradi tikka tarbiyara daradi tikka halla’mta’wae kabu gubara’ngwa’ngae ganu kana mitu halni mitu njaedar jerjadi adini’ya, dara rochin molaya dar kula tuka salaya dara <hesitation> yalwanae arrae haba yalwanae arraign. Adu adu suckugta barawae ai yalwani kulfur wanae adi adim’tawae ai to amma kabu gubara mola gaajedi mi yenadini mi’jae yalafdar iyan, daadan, kaakan gaa’jadi njeyedar mugradi njeyedar konu nuwae lag’kanaa jeri waanae’ fauta to jiri waanae mtaa jeri wannae nmta a jiri waanaemtna aa jara di tuka masalawae dara rochin moola dara rochin moola aa tudara rochin mola kwa dayi alahamdullai dayii getta shandi emdura ganyae kana wanae baba yuwula gor waanae guwula gor waanae ya aa iti’kwa gor waanae dayi emta traa aa jira daran daran dar’mtda dar- ra dar kumma darta nukanaa emzur waanae tusu bara tusu bara gwa’dai mi haladar <hesitation> haladar mtda dar kistini taka adini dara rochin mola dura rochin mola kami luka dudan wae dartu roochin daradaa’mchi mola kami luka huddan wa daraada rochin darada’mchi mola ka ithai luka hudan wa <hesitation> dar’mda dayi daga nang <hesitation> tnai avigi guda bara kare kkare’yowae sura kamdaa’nu kare yowae guda mot’ni mugu mot kanaa yaa yuwaa’nae yimzur’waanae emzur waanae tusu yoo ngwo’ngae. <hesitation> jasi yoo ngo’tda’ya jasi yoo ngwa’tda mi aa inja’inja ngotuka ngotuka watza ku- wulaji kadar tukoji yo to a;’a yi wulaji kadar tukoji yo to a;a waanae ya nagir gunan’ya aa yaa’na’a to dayi alahamdullai yaa gode’chin mi mokonaa sadaakini mokona uvir saddaki nzi emta ithamda saddaki aa yata sidiyaa kayaa ka’yor mya girta si ka yo mya tow shikkena asigir kayow mmya emmta tabbatar emta tabattar kulfa gir’mna daye aviri dayi mima duwae miso tajugdiji siraa akwa <hesitation> nigi sira akwa tushir baramola deyi makana miso mindiji dayi dar’mnaya dar’mta dar’mnaya dar’mtna emdir dunyan seda chin ai waiso saedachin aa dara rochin mola dara rochin kigan ki raa’mtna dayi shikena yaa’nag gwa.